Hettinda bojji maɓɓe nana ko ɓe mbiyata hokkuɓe haala cemmbiɗinanaaɓe koppi, hokkuɓe ñaaminda belka botka ka ɓe ɓuri yiɗugo. Ndemboo jokkinanaaɓe e ndiyam, njaram pewɗam, boɗɗam, <noise> ɓe njokkina e ndiyam, ndiyam pewɗam.